आ इन ता क्वे विशेष प्रकारा कपडा पैन मते पसंद नि ची पर मेते साड़ी बहुत पसंद ची किले की मेते जान आपा भारत माता बहुत ही अछि लगन ता वेगा हिसाब से में भी साड़ी पेरी ते रखूं अर सूट, सूट भी मेते पसंद ची अर ये से ज़्यादा क्वे विशेष कपडा मेटे पसंद नी अर हाँ योक जु ची मेते बचपन माँ बे बहुत फ्रॉक पसंद छिन ता उ मेते हमेशा ही पसंद ची पर बड़ी वेते ज़्यादा पैर नी सकन क्युकी हमा देश ज़्यादा ये चीज़े दयन नई ची यगी इजाज़त ता वेगा हिसाब से मि कन क पेलू वे फ्रॉक।